പോല്ലുന മസിന് ഏന്ഛ കേല്സ മല്പുന്ദു। പോല്ലുന മസിന് വന്ജി സുജി ബക ബല്ലു। അവേന് വോത്തു ഗാദു <hesitation> വഥു। വന്ദു പോല്ലുന്ദു തന്ന തിഗേ അവ്ല നമക്। ദാദ മല്പോദു കന്ദ നമക് പേദലു। പുന്ദു അവേന് വോഥു വന്ദു പോദു കേല। പേദലു കൈതു വോഥു വേരേ കേല പേദലു। കരദ വോഥു നല വോന്ദു പേദലു വോഥു। നഗ മസിന്ദ വന്ജി ഛക്ര തിര്ഗു വന്ദു। പുന്ദു ഛ്ഹക്ര തിര്ഗനഗ ഐത് ചോന്നേച്ത്। ഇതിന വന്ജി ബേല്തു സുജി കി ചോന്നേച്ത് ഉപുന്। സുജി മിതി തിര്തു പോപുന് മിതി തിര്തു പോനഗ। നമക് കുന്തി യദുര് കോനനഗ ഐത് ബല്ലു। പദുദിന തന്ന തിഗേ പോല്ലുന്ദു പോപുന്ദു। പോ മസിന് ഇദു നനോന്ജി ബല്ലു ലൂപ് മല്പുന്ദു। ലൂപ് മല്പുനഗ വന്ജി മല്ല ഗത്തിദ। പോല്ലുന്ദു മസിന് തിര്ഗനഗ കുന്തിലേ। യദുര് ഇദുര് പോല്ലുന്ദു പോപുന്ദു ഐത്। ബേഗ ബേഗ പോല്ലര അപുന്ദു।